Wanda uno walui upu kwa niuno ni ngati waletile mabadiliko kumwili wa nenu ku maisha yane kwa ujumla uwanda uno yandugu yane ayaya yagongi dwe nigali kumkoa ilinga kwa nengeya kufuma ku chuo chakwe Mkwawa yange akasia kwele engi yakwela pikipiki akuyu kuya wenga kumsu kilila mto kweka kweli igali ila izekuu waza pwa katika uku kwela pikipiki walinge pali kona umwi yakoma nani gali inge ataliwa iniga ligale ilia yagonga wenga afwa papo kwe papo namnina ahh aomba asu anusuliku kuukufa waka iya- iyamu tukushwi sipitali ko walinge wiwi vino yakumutu shuku sipitali yaya yamtu ailukwi konda engia kukufu konda kukuyati ame <hesitation> ata- ata- atano noneki seimzya ze- zeya mwili mfano inyonga, ko alinge vino ata atano ne jinyonga igalama ziyazi zingilika Kuuya changisha kum msiba nakuya change ziya kum kuyamuudumia wiya wino inyongi itishi shtuka witi teguka koo uwanda uowalinga yakumism kukuweno enge numze uwaloti ndoto ya ndoto ya mauti kwamba kuli mauti imatokea twalinge vino vuyu yakumisim yakulanda nainti patwa na mshtuko nani kwene uwanda huo nali insina hamu ya kulia wali hamu ya kuti chani ko uwa ndali unowa luipwe khanu kwane ngata vivyo yani